Aumana vavaguai a kari nina, ina vung varike, <hesitation> a luaina iat ure ganau. A da nunure ra ganau i <hesitation> a palapkana i <hesitation> a bebeana i, <hesitation> kira bona palapakana. Ta umana pakana i, kir i gumgumu bula. Vavana time, ta vana pakana bung na vana ura nata ma na gumu pa. Ok ure ra ganau, iau mainge pi na, na ina varike tikana story ure, <hesitation> a bea iau ga nat, ave ga van, ki boko tara primary school, tikana paina iga stori tavavet pi, tikana tutana iga ien gi ra ganau. Iga kukia ma iga iania. Io, iga ian ia, iga valubane bea na, na an vue nam ra palina, pi na ian ia. A palina dari ra canvas i, i. Ba i ga ian bea pi na bam vue iga dekdek pirana. Nam ra pala ganau iga turbat ra, vanavana kaira pipia. Damana diaga, tarai dia ga gire, ga gire ma diaga nuk bea diata pait davitane. Diaga kapa ra, <hesitation> a ing na kada, a na na kada ma diaga an vue, dia ga ing ia abara pi iga, iga irop nam ra pipia. Io nam ure ra ganau nam. <hesitation> <hesitation> A pakana bula kiri, i angna vur. Pakana, mongoro na pakana. A tikana magit bula ure ra ganau, <hesitation> a bona tutana bula tago, di vatang ia bea bona tutana tago i, i la vavauma. Dari bea i, na kap ra kovai, na ien ia na vue ra nam ra patina abara tara mana pakana, io na kubur na ngala, mongoro na pakana a tarai diata biti ba dia vaume ma pata a ganau i vaume nam. A kovai, a lavur mangana pat na davai nina a ganau i ian ia na vue na kubur mulai. Io nam ra, a boina tara <hesitation> a pap, a ganau nam. A vauruana a pap. A pap na, a bona vavaguai bula ma, taumana pakana bula, a lup varkarat. Na karat ra tutana. <hesitation> Na korotiu, na bea u val pa ia na karatiu iat. A vautuluna nam a kapul, kapul bula a palapakana i, i a bona palapakana ma vakiri gumgumu bula io taumana pakana i angna vur ra pakana. <hesitation> Tikai bula a kau, kau da nunure ona i vung kana pipia, abara paparai na gunan, data rua pa ia, data mulemule nam ra, kana mana veist nina i, na vung kapia abara ra, bara ra, bara ra vura vura bea ave. Tikai bula a boroi, a boroi da nunure i. I, i tele na gumu tara mana, a polo abara, una gire a pakana kir na boina. Nam ra, kana vava bula, i, i tele na pa di arugomgomia na, na na angina nam ra, nam kana banis na boroi, kana banis. <hesitation> Tikai bula, a minot, a minot. A minot da nunure, a tena, ra kapkap magit, bea na kapa ra magit abara, tara, abara, da, da, va, na vana, vana vovovon, na kapa ra magit, na kapa ia ma na ian ia. Data tavatavangun data gire tadavia bea pata magit iga i ki. Tikai bulang a galang. A galang bula da nunure, a galang bula i <hesitation> ila pait bula ra vakavakaina ta kada mana pal. Na, na rada ra pal, na labur pi na ruk ma na kakap ta magit bula nina imainge a bara ra mana kubai dat. Tikai bula a kokorot. A kokorot bula da nunure i lalaun tara umana pede pede pal ba toilet, ma ila vana pa marum, ila pururung pa ma iki. Tele na ki ba tara da mana magit. Ona pada tuba, ba pada, pada vung malia, na na ki tana, una ian ia, tale una mait tana. Nam a papalum kai ra kokoros damana. A, tikai bula, A garir, a garir bula, a i iaian ra pipia bea, kai ra tutana, ma i ki, i lalaun bula abara ra pede pal kai ra tutana. <hesitation> I la, malamalana ikilik bula ila vangun dat, ila tangi bula, ona marum bula ila tangi, <hesitation> pi i vanunure bea, tutana nam i vana. <hesitation> Kan a mutuaina bula a kalangar. A kalangar bula, da nunure, kada mana uma, data balabalaure tara kalangar. Tago a kalangar i, i vana ona i mulmulum i vana na ian ra koni, ba popo bea vudu ma galip. A galip bula i tele na kal ia. Pururng ubara ma na kal ia ma na ian ia.